Bos xki yu nex guꞌn xki c̲h̲uslowu, yu nit, yu xnëw, yu ndzuw, yu bui gana yu mang, yu x̱iꞌdz, yu pera, yu melon, papay yu xki c̲h̲owma gana yu chabacana yu guꞌn ki, <noise> yu guꞌn nak be lëꞌ klas guꞌn ki xneꞌ minn nanc̲h̲, bos nonga guꞌn ki nak guꞌn c̲h̲owná xki, nak nit ki nak lëꞌkga c̲h̲asná, guꞌn kisa yu.